Ni ñoo yó ta. <noise> kini kini va ne tan nri, nidanri ñoo yó, yo ta kini ho o on. kini ga ho ñañona, ne ñoo yó ta kini ka ho ñañona nai yo ta nani ninguna ta nakonitannri xhin'na, to ni nanetannri ta nakonitannri novani ha. nivani a kuavani to nani ni nguna to najan ngu na onri yó chí kiniva netan nri a nre iin ni xí'i nra iin ni xíi tá koan nidanri xhín ho o on. veladora na nixhina, to ñajan ngu ña onrina na netan nri xhin ñaivii kini vá ne tannri yó ni xhíi iin ná ta nion koan nidanri veena ña kolei veladora ná chi ni xhina tó ñajan hu ña honri chí kini va netannri ñoo yó.